Mido fina fajiira, mi umman mi tefa ndiyam guldam mi rufa ha bandu am, mi lota nyi'e am, mi nyama, mi dilla tefugo cede, jemma to wadi mi warta sare am mi nyama fahin mi yiwa mi dana.